हल्कू नीला रंग से म्यारू दिमाग मा खयाल आंदू की शांति और सुकून बनाए रखदू। मानसिक शांति भी प्यार प्रेम भी। दोस्ती और संबधों याद भी दिलांदू।